إلا بغيتي طلاشغي واحد الأپلكاسيو، غادي تمشي لأب ستور، غادي تدخل سميّة ديال الأپلكاسيو اللي بغيتي، غادي تكليك على طلاشجي، وغادي تسنى حتى تكمل. من بعد، ديك الساعة غادي تلقاها مأنصَطَالة عندك فالتليفون ديالك. هاد الطريقة ساهلة و بسيطة، كتخليك تلشاغجي الأپلكاسيو اللي بغيتي